Gnolo a Arzentiny agny koa zany da catholika aby ny akamaroany ny roa ambin'ny sivifolo isanjaton'ny ponina any Kristianina, ny roa isanjato protestant, ny roa isanjato juif, ny raiky isanjato Musulmane.